छतुरीमें एक डन्डी होत हय । बामे पकणन बारो भाग फिर होतहय । और <hesitation> बाके उपर तिल्ली लगि होत हय । तिल्लीके उपर <hesitation> पानी ना छिरन बारो कपडा होत हय । <hesitation> जासे हम मेह से बचसकत हयं और <hesitation> घामुसे फिर बचात हय ।